अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण को खिंचाव बहुत कम होता है। यह सिस्टम अक्सर हमारे पैरों में बहुत ज्यादा तरल पदार्थ निकालकर हमारे छाती और सिर में डाल देता है। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री कम मोशन सिकनेस और संतुलन की कमी के कारण स्वाद और गंध की कमी का अनुभव हो सकता है।